अगर हम एक रेस्टोरेंट के मालिक होते और एक ग्राहक खाना खराब होयबे की शिकायत करत तो। तो सबसे पहिले हम उसे शिकायत की गंभीरता को सुनते और समझते एक्शन लेते और उसे जा महसूस कराते। कि उसके अनुभव को सुधारवे के लिए तैयर हैं हम। कह सकत हैं हमें खेद है कि आपको हमाओ खाना अच्छो नाहीं लागो। आपकी शिकायत को गंभीरता से लेते हैं और हम इस पर ध्यान दे कि। आप कृपया मुझे बता सके कि किस चीज की समस्या आती ताकि हम उसे सुधार सके। उसके संतुष्टि हमाये लिए सबसे महत्वपूर्ण होय और हम इससे सुधारवे के लिए तुरंत कदम उठाये। हम आपको हमको एक नया व्यंजन भेज सकत हैं या जो भी समाधान उसको उचित लगे हम उसे लागू सकत हैं। आपको अनुभव हमारे लिए मायने रखता है और हम चाहते हैं कि आप पूरी तरह से संतुष्ट रहो। इस तरह से हम ग्राहक को ये दिखाये कि उसकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उसे संतुष्ट करवे के लिए। <hesitation>